Ameriki tun a lɛ etazini, li bua matete ,biwo bia miliyon na an kilomɛtere ma miɲusin be ,mun pobun. Oɛ mamu yɛre, oyiva kalifornie mini asubuamatete ,oyi va ma ɲusin ɲa to nɛzi we bue mabin beraso sin. Donke nɛzi we buebin ,yɔrɔ ɲa minbin subua matete, tanu ɲa we ɛnbin.